Raha ny amiko manokany aloha matoa gny olo raiky misy <hesitation> ezaka ataony de mila tambiny ihy zay, ohatsy hoe misy olo zô mizara siky amin'olo mijaly, de iha zô mieritseritsy hoe zarainy amin'olo mijaly sikin'igny de bakô mety hoe hampian-Dragnahary iha ohatsy, hamean-Dragnahary siky soa hafa na siky vao hafa na mety misy olo koa agny zô mety hagnome azy koa.